زه تر اهلي مار سوی غوره ګڼم او غواړم سوی وساتم. زما مار هېڅ نه خوښېږي ځکه مار زهرجن حیوان دی. سوی یو ښایسته، ارام او پوست حیوان دی. ښایسته تورې سترګې لري او په لاره تګ یې هم ډېر ښایسته ده. د سوی یوه خاصه دا ده چې واښه خوري او غوښه یې حلاله ده. د سوی غوښه د سا لنډۍ یا نفس تنګي مرض ته ګټوره ده. سوی بل خاصیت هم لري، زر زر بچیان راوړي او نسل یی په چټکۍ ډېرېږي. که وغواړم سوی وساتم, په کم وخت کې به له یوه جوړه سویانو چې یوه رمه سویان ولرم. د سوی تیز تګ د انسا... په انساني ټولنه کې یوه .اصلاح ده. معنی تیز تګ کوونکي ته د سوی تګ ویل کېږي. نو ځکه سوی تر اهلي مار غوره ګڼم او غواړم یو سوی ولرم